"मैं बार-बार पूछूंला, क्यों कि म्यर उम्मीद अब भी ना तूटी. तैं भले हज़ार बार मना कर दीण, पर म्यर मन अभी भी सोचण च कि एक आखिरी मौका देई सकणु. मुझ विश्वास च कि अगर तैं ठैर के सोचूं, त तूं भी देखूंला कि हम दोनों कै एक साथ बट कती ह खुश रह सक्दां. बस एक मौका दे, आखिरी बार."